اي يلا نجرب عشرين خمسين سبعين ثمانين مية خمسة سبعة تسعة عشر ثلاثة عشر امم واحد وعشرين بس يعني يكون عشر ارقام مدري ممكن اغير يعني يكون تسة وتسعين